Ny jiro <hesitation> fanao am-paosy a dia jiro afaka mandeha pile mba ahafahana m <hesitation> mitilitra ny lalagna amin'ny alina dia manazava ny lalagna.